Ko ɓuri welnde ko siftorammi e cukaagu am ko ñande wootere yimɓe fedde amin, giƴiraaɓe am ina petta baloŋ, tawmi aɓe piya. Ngarmi noon ngittu biyuuji ɗi fof haa mbaɗtumi hen goɗɗi. Ñande mun yimɓe fof mbelti, ina cuuta kam, ina lukaa innde am. Mi weltiima no feewi ngati mbeɗa yiɗnoo baloŋ kadi mi ari kadi mi ittii giƴiraaɓe am e juuɗe, kadi innde lukaama no feewi.